إذا تبي تبدأ تاكل أكل صحي، عندك كم وصفة لذيذة وسهلة. أول شي جرب السلطة الخضرا مع البروتين، حط فيها خسّ، جرجير، وطماطم، وخيار، وزعتر، وأضف لهم شوية <hesitation> صدر الدجاج مشوي، أو تونة بدون زيت. حط عليهم زيت زيتون، وعصير ليمون. وبتكون وجبة خفيفة ومغذية و <hesitation> فيها كل شي.